Ti'ich dun jawë abyëkam yë mole adyun, yëch mëbyë dun ka jajpyë yë i'ipyë yë ko'o yë dun kayëp mukëp.